Este ki kch'aj wuk q'aab' este ruk'ya' ke'ktaqiij ju <hesitation> q'oxla'neem para, para ke ya kwaant xtelul wu kik' chu wuk q'aab'.